ⵏⴰⴽⵓ ⵜⴽⵀⵜ, ⵉⵜⴰⴽⵙⵀⴰⴷⴰ ⵀⵉ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⴰⴰⵜ ⵎⴻⵢⴰⴱⴰⵣⴳⵉⵔⴰⵡⴰⴷ ⵜⵣⵉⵎⴰⵏⵉ, ⵏⵢⴻⵀⴷⵉ ⴳⵎⵉⵢⴰⵎ ⵎⴰⴽⵡⴰⵏⴷⴰ ⵓⵙⵜⴰⵜⵉⵔⵔⴰ. ⴻⴷⵣ ⵉⵙⵜⵏⴰ, ⴻⴷⵣ ⵉⵙⵜⵏⴰ ⴳⵀⴻⵢ ⴷⵀⴰ ⴳⵡⴰ, ⵡⴰⵉⴽⴰⵏⴰ ⵏⵍ ⵉⵜⵜⵉⵙⴰⵔⵏⴰ ⴷⵀⴰ ⴳⴰvⴰⴰ,. ⵎⵡ ⴷⵀⵉⵔⵉⵢⴻ ⴷⵀⵍ ⵉⵜⵜⵉⵙⴰⵔ, ⴻⴷⵣ ⵉⵙⵜⵏⴰ ⴷⵀⴰ ⴳⵀⴰ ⵎⵡⵙⵀⴽⵉⵍ, ⴰⵇⴰⵍⴰⴳⴰⵜ.